Jaa, mullõ väega miildüseq eläjäq, kiä ommaq väega targaq. Selle et veidükese kurb om jo mõtõldaq, et määnegi elläi om sinost targõmb. A tuu või ollaq tõtõstõ tõsi.